Fomba <hesitation> fampiasagna lamasigna zao, ôhatra misy lamba <hesitation> tiàntegna be regny môdel’ny lamba i,to de itantegna izy e, ôhatra antegna mahe manjetra zay, ampiasaigna anjefôgna lamba. Ôhatra misy lamba tatka regny, ôhatra matriàka regny, manjary jefogna aminazy koà, amboàrigny i,de maro koà raha manjary jaifogno aminazy igny, misy olo mandraitra cartable amin’izy igny ih, maro, maro raha manjary ampiasegny azy.